طفولتي كلها كانت عبارة عن سباحة وكنت بروح أسبح ممكن تلت أيام ف الأسبوع أو أربعة أوقات كنت <hesitation> بتكون كل يوم ف السباحة كانت باللنسبالي أكتر حاجة جميلة جدا واتعلمت السباحة وانا صغيرة جدا وكمان كنت <hesitation> بركب عجل وأنا صغير بس لما كبرت بطلت بس حاسه ان أنا عايزه أكمل تاني